Karazana sport zahavako zao na lalaoviko <hesitation> baolina longany zany tena ankafiziko, de ake koa mizaha baskety zaho, de ndraidraiky de koa zaho mizaha volley de efa tsindraindraiky iny zaho mahalakalagna iny zegny zaho vao mizaha ringby zany, izany oe akeo amin'ny efatra akeo zany ny sport no tena zahavako.